Mamar, sias ngu sameng go seqa savarama rice, ngu monaki roqori, bama mar vamgi i roqor. Ngua taram ngu monak ama rice di ngu monaki mosmos. Si da ngu ingsadam savaraqi memar nitk ngu ron baraqi, nama atol. Bama marvamgi ma qonan-gi natk dangdang dama atin scramgi. Dap mos, dive ngu monaki, ngu monaki dive qoir nguna monaki mavangam. Sias ngu ingsadam savaraqi, nguron, nguron baraqi, si ngu ron barama vlol. Ngua rualat nama at arat mastamna saramgi disi ngurom baranga qosaqi. Bavama mar, vama marvamgi. Mos da ngu monaki ba dang matki, mos da ngu monaki di ama iar vamgi qri qoir ngo, ngo mak naqi memar. Dap mas da ngu monaki dama qopqovet naqi. Qopki mos di mar kalam ngo naqi qri ngu monaki baqopki ama ravatk saqi, i qopki ama ama marki. Mamar, mamar dap, ak ama lavoka naramit e Gaulim rateska ime David, di meda qa tuqum toqote, va qaret samat Ivasam i ama mar vama rice namat Ivasam. Ivasam gana ri monak ama rice di qopki ama mar vamgi mos. <laughs> Mamar mes, di ama, ma rice di utme uri monaki soqop tak kamonaki mos tak kamonaki mos. Are di qoi ti tonbat memar. merak pamgi maqalak. Mamar. Ngo di ngu monak ama rice toqori. Ma ravek tatas damar naqi di roqori. Dama soup paragi davama mor nga mat mas tamna. Qri va gu manes, diama ravek ta taram o me vovo at manes. Vovo at manes tive iare i rames navat nara, aingo dive ngua ret, ive nguas iva nguas anga saritk ka dama mar vamgi ama soup. Mamar.